Xhin deen kuxá'a <hesitation> este, keda cocinar ma'a kó adi kada nreyunó xhin deen aciti kó, ñadíi kuaxa'a, kano kuan mán <hesitation> deen kó cuchí deen cuchí, chioyó kuxa'a adiká.